Icelandair minnkaði um fimmtán milljarða króna í dag eftir að félagið sendi frá sér afkomuviðvörun sérfræðingur segir að helsta skýringin sé sú að flugfargjöld hafi ekki hækkað í takt við hærra eldsneytisverð óvissa ríkir um framtíð ríkisstjórnar sögðu af sér vegna óánægju með Brexit stefnuna sem samþykkt var á löngum ríkisstjórnarfundi fyrir

helgi vísindamenn telja að líklega hafi áður orðið framhlaup þar sem skriða féll í Hítardal um helgina skriðunnar varð vart á jarðskjálftamælum bandarískum ferðamönnum hér á landi fjölgaði í júní um tuttugu og

prósent milli ára heildarfjölgun ferðamanna er aftur á móti rétt rúmlega fimm prósent eða mun minni en síðustu ár lúpína

í sig veðrið í Reykjavík líffræðingur hjá borginni segir stríðið gegn henni tapað gott kvöld væntingar um að flugfargjöld hækkuðu hafa ekki gengið eftir og það skýrir verri afkomu Icelandair segir sérfræðingur á sama tíma hafi eldsneytisverð hækkað gengi á bréfum félagsins lækkaði um fjórðung í dag stjórnendur Icelandair tilkynntu Kauphöllinni í gær að spáð væri verri afkomu meðal annars verði afkoma annars ársfjórðungs lakari en áætlað var þá hafi talsvert rask orðið á

á flugáætlun félagsins seinkun hafi orðið á að nýjar vélar væru teknar í notkun

veðrið og fleira hafi valdið auknum kostnaði og tekjur hafi tapast að okkar mati þá er langstærsti áhrifaþátturinn í þessari

að segja bara flugfargjöld eru ekki að hækka í samræmi við það hvernig ytri áhrifaþættir og þá einkum og sér í lagi hækkun á eldsneytisverði hefur verið að þróast

á síðustu misserum Elvar Ingi segir að vísbendingar hafi verið eftir fyrsta ársfjórðung um að fargjöld myndu hækka en það hafi ekki gengið eftir Icelandair hafi skilgreint sig sem

á markaði það er að segja félagið fylgi verðlagningu stærri félaga sem ráði ferðinni og þau hafi ekki hækkað eldsneytisverð núna er fimmtíu prósentum hærra en fyrir ári lokagengi með bréf í Icelandair var tólf komma sjö í lok viðskipta á föstudag en endaði í níu komma fimmtíu og sjö í dag það lækkaði því um tæplega fjórðung í viðskiptum upp á sex hundruð milljónir króna þetta þýðir að fimmtán milljarðar króna hafi þurrkast út í minna markaðsvirði markaðurinn styðst bara við fyrirliggjandi rekstrarupplýsingar meðal annars frá félaginu

þær voru á föstudaginn síðastliðinn en svo komu þessar nýju upplýsingar

í gær

við í takti við umfang fyrir um það bil hálfu öðru ári eða í febrúar árið tvö þúsund og sautján gaf Icelandair líka út afkomuviðvörun og viðbrögð markaðarins voru svipuð og nú gengi bréfanna féll um um það bil fjórðung það var meðal annars óvissa í alþjóðastjórnmálum sem hafði áhrif á bókunarflæðið sem síðan rétti aðeins úr kútnum þannig að félagið gat síðan uppfært sínar afkomuhorfur

lítillega þegar líða tók á árið mikil óvissa er nú í breskum stjórnmálum eftir að tveir

sögðu af sér embætti David sem fór með málefni útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu og Boris Johnson utanríkisráðherra sögðu af sér vegna óánægju með stefnu

í Brexit málum þeir samþykktu þó báðir stefnuna á mjög löngum ríkisstjórnarfundi á föstudag síðastliðinn föstudag greindi

frá sýn sinni á samband Bretlands við Evrópusambandið eftir fyrirhugaða

úr sambandinu svo mjög að seint í gærkvöld tilkynnti David David Brexit ráðherra bresku ríkisstjórnarinnar um afsögn sína hann sakar ríkisstjórnina um linkind og segist óttast slæma samningsstöðu Breta í málinu

tilkynnti svo í morgun að Dominic Raab fyrrverandi ráðherra húsnæðis og sveitarstjórnarmála sé nýskipaður Brexit ráðherra bresku ríkisstjórnarinnar um miðjan dag í dag

ávarpaði breska þingið til að útlista áform ríkisstjórnarinnar um úrgöngu úr e s b dró aftur til tíðinda boris Johnson utanríkisráðherra Bretlands sagði einnig starfi sínu lausu forseti breska þingsins þurfti að sussa á þingheim í dag þegar ætlaði að þakka þeim félögum vel unnin störf

Evrópusambandsins sagði að tíðindi dagsins þýddu því miður ekki að Brexit væri ekki lengur á dagskrá

virtist hafa náð langþráðu samkomulagi innan

allt í uppnámi það er allt í uppnámi með því að segja af sér að knýja fram vantraust á

í verkamanna flokknum fjórum drengjum til viðbótar var í dag bjargað úr helli sem þeir hafa setið fastir í undanfarna sextán daga í Taílandi björgunaraðgerðirnar eru umfangsmiklar og flóknar en hafa gengið vonum framar undanfarna

átta drengir eru komnir úr hellinum fjórir eru þar enn ásamt knattspyrnuþjálfara sínum drengirnir átta voru allir fluttir rakleitt á sjúkrahús eftir að þeim var bjargað þeir eru að sögn við góða heilsu en eru þó undir eftirliti lækna ekki hefur verið greint frá því hverjir drengjanna eru komnir úr hellinum af tillitssemi við fjölskyldur þeirra sem enn sitja eftir skriðan sem féll í Hítardal um helgina greindist á jarðskjálftamælum Veðurstofunnar samkvæmt þeim féll skriðan klukkan sautján mínútur yfir fimm aðfaranótt laugardags fyrstu mælingar benda til þess að stærð skriðunnar sé á bilinu tíu til tuttugu milljónir rúmmetra hlaupið er einn og hálfur kílómetri á lengd og á annan kílómetra á breidd það er líklegt að þarna hafi verið veikleiki í fjallshlíðinni fyrir þetta er svæði sem hefur verið á hreyfingu áður það sést þegar að maður skoðar loftmyndir af svæðinu og mögulega er þarna gamalt

og einhver veikleiki á svæðinu en það er líklegt að uppsöfnuð úrkoma síðustu mánaða hafi haft eitthvað að segja þannig að það hafi verið óvenjumikill vatnsþrýstingur eða óvenjumikið vatn í sprungum í berginu íbúar í nágrenninu hafa lýst miklum drunum aðfaranótt laugardags en vísindamenn telja sig vita nákvæmlega hvenær skriðan féll það sést á jarðskjálftamælum á svæðinu að þeir greina skriðuna klukkan fimm sautján um morguninn sem passar miðað við annað að fólk hafi vaknað þarna við læti milli fjögur og sex um morguninn mögulega féll minni skriða fyrr um kvöldið nærri miðnætti við vitum af því að refaskytta á svæðinu varð vör við hávaða klukkan hálf tólf um kvöldið og sá skriðu á svæðinu sem að hafði þá ekki náð niður í á þannig að mögulega hefur minni skriða fallið þarna um miðnætti sem að ekki sést á þessum við fyrstu sýn og síðan hefur framhlaupið komið þarna sautján mínútur yfir fimm um morguninn lögreglan á Vesturlandi hefur lokað vegslóðum sem liggja upp að skriðunni ekki er þó talin sérstök hætta á öðru framhlaupi í líkingu við þetta en það er mikið grjóthrun og

þannig að menn ættu ekki að vera á ferðinni þarna undir sárinu og síðan eru sprungur sem að ná

aðeins út fyrir skriðusárið sem að þarf að fylgjast með sveitarfélagið Borgarbyggð hefur boðað til íbúafundar í félagsheimilinu lyngbrekku klukkan átta í kvöld vegna náttúruhamfaranna í Hítardal til fundarins hafa meðal annars verið boðaðir fulltrúar lögreglunnar og almannavarna Landsbjargar Veðurstofunnar Landgræðslunnar Veiðimálastofnunar Bændasamtakanna og

hefur ákært Val Lýðsson sextíu og átta ára gamlan karlmann fyrir manndráp Valur er ákærður fyrir að hafa veist að bróður sínum Ragnari með ofbeldi með þeim afleiðingum að hann lést þann þrítugasta og fyrsta mars Ragnar var gestkomandi hjá bróður sínum að tvö í Bláskógabyggð þegar hann varð fyrir árásinni í ákæru segir að Valur hafi slegið bróður sinn með ítrekuðum í höfuð og líkama og sparkað eða ítrekað á höfði hans og líkama fjórir gera kröfur á hendur Val um greiðslu miskabóta hver krafa hljóðar upp á tíu milljónir króna og eru nú tveir af hverjum fimm ferðamönnum sem koma lands tvö hundruð þrjátíu og fjögur þúsund erlendir ferðamenn fóru um Keflavíkurflugvöll í júní samkvæmt nýrri talningu Ferðamálastofu og Isavia Bandaríkjamenn voru

eða um fjörutíu prósent

einkum vegna fjölgunar Bandaríkjamanna en þeim fjölgar um tuttugu og níu prósent milli ára verkefnastjóri hjá Ferðamálastofu segir þessa þróun ánægjulega og nokkuð óvænta það var búið að spá að það yrði fækkun ferðamanna í júnímánuði og þess vegna eru þetta bara mög ánægjuleg tíðindi hefur WOW air aukið flugframboð sitt til Ameríku það má eiginlega segja að þetta haldist í hendur við aukningu Bandaríkjamanna aftur á móti fækkaði farþegum frá öðrum löndum verulega sérstaklega frá Þýskalandi og Norðurlöndunum fjölgunin í júní hefur verið tuttugu og einn komma eitt prósent að jafnaði milli ára síðastliðin fimm ár þrjátíu og fimm komma átta

prósent farþegum í júní fjölgar nú um fimm komma fjögur prósent milli ára sem er mun minni fjölgun en verið hefur síðustu ár Oddný telur þessa þróun eðlilega það þætti nú bara ágætt svona á heimsmælikvarða að vera með fimm

prósent aukningu

svona stöðugt að við værum að sjá yfir þrjátíu prósent aukningu milli ára forráðamenn margra fyrirtækja óttast að fjöldi fólks krefji þau um aðgang að persónuupplýsingum sínum þegar ný lög taka gildi á sunnudag segir forstjóri Persónuverndar

fyrirtæki og stofnanir sem brjóta gegn lögunum eiga yfir höfði sér háar sektir

var ég beðin um kennitöluna mína

söfnun á persónuupplýsingum verður miklu erfiðari á sunnudaginn persónuupplýsingar eru allar þær upplýsingar sem hægt er að rekja til einstaklings til dæmis kennitala

símanúmer og raðnúmer snjalltækis og i p tala tölvu mjög margir safna persónuupplýsingum reglur um þetta verða hertar það er gríðarleg réttbót fyrir einstaklinga sem er þar að finna óheimilt er að vinna með persónuupplýsingar fólks nema með samþykki þess og samþykkið þarf að vera skýrt þannig að einstaklingur sem hefur samband við fyrirtæki og ætlar að fara í þjónustu

þess fyrirtækis þarf að fá að vita með einföldum hætti einfaldri framsetningu hvaða persónuupplýsingar viðkomandi fyrirtæki vinnur með upp á jafnvel tvö hundruð blaðsíður eru óheimilir þá verður jafnframt að upplýsa einstaklinginn um samvinnu við önnur fyrirtæki það eru dæmi um að fyrirtæki sem rekur eitt

í samstarfi við tvö hundruð önnur fyrirtæki og þar opnast fólki langur listi sem það hafði ekki hugmynd um að var að fá upplýsingar um mig og þig og okkur öll

þá getur fólk frá og með sunnudegi beðið um að fá aðgang að öllum persónuupplýsingum frá fyrirtækjum

og þetta er krafa sem

umfangið í vissum tilfellum getur fólk farið fram á upplýsingum verði eytt persónuvernd býst við því að margir krefji fyrirtæki og stofnanir um upplýsingar hjá Persónuvernd í Danmörku hafa þegar um þúsund

borist frá tuttugasta og fimmta maí tvö þúsund og átján þegar gildistakan var hjá þeim bæði almenningur og hagsmunasamtök víða í Evrópu herji nú á Facebook og Google til að láta reyna á það hvort samþykkið sem

þessir miðlar krefji notendur um sé skýrt og óþvingað þeir Íslendingar sem vilja leita réttar síns gagnvart alþjóðlegum stórfyrirtækjum geta leitað til Persónuverndar hér á landi helga segir að fyrirtæki og stofnanir hér séu misjafnlega vel undir lagabreytinguna búin margir eru komnir á góðan rekspöl með þetta og vonandi eru fleiri að fylgja þar fast á eftir þá eru stofnanir og mörg fyrirtæki að ráða til

sín persónuverndarfulltrúa sem er sérfræðingur í persónuvernd það er mikið í húfi fyrir þá sem vinna með persónuupplýsingar að fara að nýju lögunum því heimilt er að sekta þá sem brjóta lögin um allt að fjóra milljarða króna Reykjavíkurborg gengur illa að

einstökum svæðum í borgarlandinu

líffræðingur segir að sprenging sókn á höfuðborgarsvæðinu upp á síðkastið hún og berjast um yfirráðin á stórum svæðum og sums staðar á útivistarsvæðum er hún orðin farartálmi

geta notið þess að vera úti á þessum svæðum er það mjög erfitt á síðustu

verið mælt nákvæmlega en þetta eru tugir ef ekki hundruð hektara sem lúpínan þekur í borgarlandi Reykjavíkur og auðvitað meira á öllu höfuðborgarsvæðinu borgin myndi gjarnan vilja verja ákveðin svæði þar sem er sérstakt gróðurfar eða jarðmyndanir fyrir ágangi lúpínu en það sé hægara sagt en gert þetta gróna holt í Seljahverfi í Breiðholti er eitt þessara svæða það eru kannski orðin fá svona svæði eftir það eru bæði mjög fallegar

skemmtilegum fléttum og mosa og inni á milli er fjölbreytt samansafn af íslenskum

gaman fyrir borgarbúa að hafa aðgang að

gróðri en þetta er einmitt svona gróðurlendi sem lúpínan er

fljót að taka

yfir hér við Rauðhóla í Heiðmörk er hún líka búin að nema land og borgin er ekkert

hrifin af því borgin hefur ekki ráðist í að slá

það yrði einfaldlega of kostnaðarsamt að sögn Snorra vinnuskólahópar hafa rifið upp plöntur á stöku stað en það dugar skammt

við höfum séð að henni hefur fækkað til dæmis

fólk á það til að skipa sér í fylkingar þegar lúpínan er nefnd sumir taka afstöðu með holtasóleynni sem berst við

vilja halda í upprunalegt gróðurfar aðrir eru sáttir við breytt landslag og vilja veg lúpínunnar sem mestan Snorri segir stóra horfa öðruvísi við í

þar komi saman alls konar plöntur mikið til innfluttar sem blandist saman við þær upprunalegu borgin vilji því bara losna við lúpínuna af ákveðnum stöðum

hafa fjölbreytni í

sé ekki allt eins lúpínan er það öflug að hún getur breytt stórum svæðum þannig að þau verða

falleg og allt það en viljum við ekki hafa aðeins meiri fjölbreytni

Icelandair minnkaði um fimmtán milljarða króna í dag eftir að félagið sendi frá sér afkomuviðvörun sérfræðingur segir að helsta skýringin sé sú að

flugfargjöld hafi ekki hækkað í takt við hærra eldsneytisverð

sögðu af sér vegna óánægju með Brexit stefnuna sem samþykkt var á löngum ríkisstjórnarfundi fyrir helgi vísindamenn telja að líklega hafi áður orðið framhlaup þar sem skriða féll í Hítardal um helgina

vart á jarðskjálftamælum bandarískum ferðamönnum hér á landi fjölgaði í júní um tuttugu og níu prósent

heildarfjölgun ferðamanna er aftur á móti rétt rúmlega fimm prósent eða mun minni en síðustu ár lúpína sækir í sig veðrið í Reykjavík líffræðingur hjá borginni segir stríðið gegn henni tapað

næstu fréttir eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan tíu

allan sólarhringinn á punktur is sjónvarpsfréttir verða seinna á ferðinni